<hesitation> Izaho dia olona mazoto manao fanatanjahan-tena. Adiny iray isan'andro fara-fahakeliny ary mety hahatratra adiny roa mihitsy ary. Saingy tsy manao isan'andro aho fa telo andro ihany. Izany hoe, mety ho adiny valo isan-kerinandro eo izany raha atambatra.